Katta rahmat bu men uchun judayam katta taanlov va bu men uchun judayam katta sovg'a hisoblanadi. Siz har doim eng chiroylisini tanlaysiz. Men uchun judayam muhim kun bo'ldi. Sizga juda ham rahmat.